Ñy maha mpianatsy ahy: -Handeha hianats'aho aminy ñy fotoa eo zane, tsy mentsy handesiko ñy kitapo, ñy sitilo, ñy kiraio, ñy gôma, ñy kahie, ñy aridoaze, ñy lakire, ñy rano, goté na ataon'olo hoe sakafo maliniliniky hane antsefatsefaneñe.